Ndidia sé ñsé mmá idia ubák usén ade mmóng afélé edia, mmọng afele edia adé ade, ade esine ñfuéñ anye amiimọ, esin awo esin ibád, esin inuñg, elǒñg ñtok ñkpọ ntélé sikeme inám ne ndidia ade anem. Ntaka ubákusen ase àleleñge ana nte ñdia ñkpo se ami ñkud mmo ala anám Idém ami àmànà afiob nte mmọñg afele adé, sa-àdé mmọñg afele ade ewi tetem anye àjohó, ntuen ela esin, ñtuén ade alá anám idem agwo amáná ajohó. <hesitation> Mme ñkpọ, mme ñkpọ sé ekpeetáng elong dé anám ndidia anem anám ami nkod iném mbánga mmọng afele edia ubákusén adé.